Da tena maro zany ny fomba azo ampiasà ny zavôkà lafa ahandro hany. Ohatsy fotsiny afangaro amin'ny salady i. Da afaky atao sosona koa i. Da afaky atao amin'ny pizza koa io. Da afaky atao sakafo an-drano mandry.